Helikopter ndia ana la ana kanu baling baling ana bisa ho'i hatoli neme selik lo selik ana bisa nalak hatoli bauk a ma ana pake mina untuk ana la ndia ma ana bisa hapu doik boe.